Non okishmatia okishmatia in aguascaldo in aguascaldo okchihuaya primero ni cebolla ni ajo yutpakajke ni avas nikan intejuan tiktokaya in avas primero tijpopua kishtiliaya ni cascaron cunado yu popujke yi tekilia in coconzhin tiktemilia pues lógicamente asi mochihuaya huan tikteki 9n nompal tikpakpaka nikan carboato para yiktemilia ni huan huitsi in avas ni huannin nopales huan tlalilia ni herbabuena o ni yepazol non únicamente non ukuikaya o yekchihuaya o de zapatos in zapatos mismo avas pero amo ishtialiya nochi ni pellejo san nin mitad san de tlakpak tik popua primero kis seki luego yiktekteca nika se cubeta o se itlan tikteka pues kuzhin ne isiahui kishtilia pero nipan tuk tlalijke okuel olla o komikl yikuakalakatl in cebolla huan ajo es lo único. Huan nompal okuel tiktlalilia nonke ome comida okuaya antes. In nopales pues nijki kintlaliliaya nonke ome cosas in ome cosas omochihuaya ti nin nin avascaldo huan avaszapato kiliaya por que ome tipo se ikchihuas in avascaldo huan de zapato ósea in avaseto pues siempre tlaliliske nompales nonke ome tipo de comida ósea san se comida de ome sek matis se ikchihuas tlalilia in nompal non otkuaya huan otkuaya in kilitl pero den de nikan okinchihuiliya huan okchihuaya in chiltlamashakualotl den de chili den de chiltekpin de rojo para knamikis tleka namikis por que de verde in kilitl tos onimikiani in chiltekpin den de rojo nikan ni jitomate o se shtomatl o nika nin ni ishuatomatl den de vrede ósea nin dende shushuktik in ishuatomatl onikchihuaya nika para kisas huelik oyeyikchihuaya in chili otkatka den okishmatia in merashol. Nikan shitomatl huan ni ajo ijkon onimatiaya in nin okchihuaya okchihuaya san kilitl ijkon otlakuaya non itkuaya amo tanto cosa intejuan huan amo kosa otkonia in refresco intejuan konia atñ simple amo chihuaya in atl de ikchihua agua de naranja agua de sandia inejuan amo ikchihuaya de non okchihuaya ósea koni san atl de simple nikan non acompañaruaya huan to tlashkal tesia psea antes ijkon otkatka intejuan nikan ijko tikteka in tlashkal titesi nikan non acompañaruaya akin melahuak yik piaya tomin pues yekua in chito yikmokuiti se kua chito de melahuak de res ósea de res o de melahuak den de lechon mokuiti yitlakua pero pues akin amo pue ijkon otlakuaaya ósea amo tanta s cosas otkuaya otkuaya yetl de tlili pero sa nikan yepazazol otlaliliaya huan nikan cebolla huan ni sal ijkon amo kinashan yit momati papatla pero antes otkatka amo antes ijkon otkatka ósea amo otkuaya tantas cosas intejuan otechotijtijke. Aunque in ahorita melahuak in in to bueno in to pilhuan cahi kikua nochi cosas den tienda yikneki mokuitihue se marucha o se yekneki se sabrita o yekneki onechinkuilite jamon pero antes amo otkuaya non tejuan por que amo monemakaya amo otkatka nonke comidas ósea intejua otlakuaya den okse o chili otkuaya den nejki de charal kilia charal intejuan amo kilaya ijkon kiliaya ishkuashol nikan chili de shushuktik den de shushuktik o den de catalina nika jitomatl okchihuaya nin in ishtlashol ikchihuaya in ishpoposhol amo tantas cosas onentlakuaya de tlen a okuel de fruta intejuan amo kosa otkuaya fruta ósea intejuan amo solo den tiempo de telotl techkuilitihue yelotl oues yitikua pero amo otkuaya nika mayonesa amo otkuaya nika tantas cosas otkuaya ijkn niika iztakl o se limon yekchikilia o melahuak pero de que. Mucas cosas otlaliliaya mayones o queso pero intejuan antes amo kuaya ósea ijkon intejuan monakistilke amo tantas cosa otikuaya de non in to abuelitos pues todavía melahuak cuantos años oshpiske por que amo tlakuaya miek cosas de ken ahoriyta huan tejuan ahora keski años yeka machilia yimokokua to mahuan por que lo mismo ako igual titlakua tetlakuati okseki cosas antes de golosinas pues amo motechkuaya solamente de todo santo kikua naranja kikua plátano pues otkuaya pero pues intejua ijkon mokuaya fruta mas antes pues amo tal vez ika sepa pero amo diario otechkuaya ijkon intejuan mas se tomin amo techmakaya otiaya in escuela pero amo kuikaya no tomin tal vez san sepa ome pero in tejuan amo cosa techmakaya techmakaya 50 centavitos aver ken techazi uj <hesitation> pues antes ijkon otkaya okse in to abuelitos ijkon otkatka pues nochihuaya nejki tlashkal den tesi crocrozarua in de ijkin otlatlaliliaya pishahuilia tiktemilia salsaa ijkon otkuaya. otkuaya in yetl den de ayekotl den grande ósea in yetl de ayekotl okchihuaya melazhizhin kuechua in yetl huan tektlalilia okuel kinchihua in melazhizhin ijkon otlakuaya pero intejuan de tantas cosas okuaya amo oksaloske.